dicemu chi nsina a ora nun m'ha capitatu di putiri prugrammari un viaggiu ncapu la strata. Nsina a ora aiu sempri viaggiatu cu l'aeriu pirchì lu trovu lu mezzu chiù veloci e chiù sicuru di tutti l'autri. Chistu nun significa chi 'n futuru putissi succediri di fari un viaggiu ncapu la strata: O cu la me machina oppuru cu la pintaiota.